וואס איז די נוצן פון א טאוסטער? א טאוסטער איז גענוצט צו מאכן ע- <hesitation> <hesitation> טאוסט. די מ- די מערסטע ווערט עס גענוצט פאר ברויט. <hesitation> ס'קען נאר מאכן ברויט זאלן ווערן טאוסט. אבער א בא- א פאר מאל קען מען עס אויך נוצען צו אויפלאזן עסן אדער <hesitation> אזויווי זאכן וואס ס'פ- וואס ס'קען אריינפיטן אינעווייניג, צו עס אויפלאזן אדער צו עס אפבאקן אביסל.